أول حاجة نجيب كذا نوع من الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال ونقطعهم قطع صغيرة، ونضيفوا شوية عسل أو عصير ليمون لو حبيت، وممكن نضيف مكسرات أو زبادي لتحسين الطعم أو عصير فاكهة أي حاجة.